बहुत किसिमके भाषा सब होइसै जैसेकी थारु भाषा थारु भाषा मेभी बहुत किसिमके थारु भाषा होइसै पुरुबके भी थारु भाषा दोसरे हौसै पक्षीमके भि थारु भाषा दोसरे हौसै चितवनके भी थारु भाषा दोसरे हौसै आ नेपाली भाषाभी बोलैसै नेपाली मेभी बहुत किसिमके नेपाली भाषा हौसै जैसेकी नेवारके भाषा अलग है, तामाङके भाषा अलग है, छेत्रीके भाषा अलग है, बाहुनके भाषा अलग है, राइके भाषा अलग है, नेवारके भाषा अलग है और भोजपुरी भी बोलैसै भोजपुरी मेभी बहुत किसिमके भाषा सब होइसै हरेक जातके अपन अपन किसिम के भाषा हौसै हिन्दी भी बोलैसै आ उपरसे उर्दु भाषाभी बोलैसै और भी बहुत किसिमके भाषा सब भी हौसै।